Gny fikafika fanaova mofo antrano ao. Raha iny moa zany gn'ampisafy reo gn'apela reo ro tena mahay agn'azy. Fa laha aminakahy manoka zao, ny haiko zao manao mokary. Lisagny ny vary la robohy iny asia rano la asia siramamy la endasy amy fanendasa mokary amizay. Manahakizay koa bokoboko, alà ny lafariny, robohy anaty rano, la asia siramamy, la asia fangarongarony re zay, la iny amizay endasy anaty menaky ao iny da hany amizay lafa masaky. Zay gny haiko.